<hesitation> Ny mahatratra fiarahamonina lavorary aloha ohatrany sarosarotry satria misy olo io agnatin'ny fiarahamonina raiky ao olo maromaro regny, misy sasany sarotry andesy, sasany mora andesy, sasany magnaraky lalàna, sasany tsy magnaraky lalàgna de tsy tsatsy am'zay zany le <hesitation> fiarahamonina lavorary le tiany volagny.